Mi yelan mi darna wujjugo himbe ha lesdi am, ngam himbe do torra to be wujji be be dilli be mabbe nder ladde. bedo mbara be fere bo be torra be masin. Amma to mi darni wujjogo himbe, ummatoore am heba de'itaare.